דאר אַחְלַאמִי מאשִי כְּבִירַא בּזַאפ, ולכּן פִיהַא דְפִי וּרַאחַא, כֻּנְתְמנַא תְכוּן פִיהַא צַאלוֹן וַאסַע בַּאלדּוּ נַטְרַאבִּי וּוַחְד גַארְדַא צְעַ׳ירַא פִיהַא נַעְנַאע וּוֻרְד, בּאש נְחס בּראסִי פדַאר גְ׳דוּדִי. אלמַטְבַּח יְכוּן בּסִיט ולכּן מֻנַטַּ׳ם וּחֻגְ׳רַה אֶלנוּם טַל עלא מַנְטַ׳ר זוִין בּחַאל גַ׳בַּל ולא בַּחְר, אלאַהַם הוּא יְכוּן פִיה אֶלג׳וּ מְרִיח וּאֶלנַאס לִי פִיהַא יְכוּנוּ טַיְבִּין, חִיתַאש אֶלדַּאר אֶלחַקִיקִיַה מאשִי פִי אֶלבְּנִי ולכּן פִי אֶלחְבּ וּאֶלסְּכִּינַה לִי כִּיתְעְטִיה.